هادي خمسين عام جو ديري بيان بلي دراري صغار كانو فرحانين كتر, و هي شحال ما كانت لي بليزير ناقصين, سما كان كي يجيهم بليزير تبانلهم حاجة شابة, سما كانو يفرحو بيها, الور دروك كلشي راه متوفر كلشي راه ساهل سما مام الفرحة ماراهاش تجيهم اور نورم